Mwo mughulhu nabutha omwana waghi owerimbere omwana waghi owokubanza munogha etsemenene kundi nayi munabya inamaya huba inamayahulhwamo mama

Emisabe yikaletha erihumulikana eryo bundu neryo bwa chirimu abughirire omwamithima yabandu esaha bakabya ibalhi omwabuthuku bwesyonyuhi

Ngendi sabya ingamabirithunga esyombulho esyanganyiwathikya erithekaho e family yaghe omwihererera abana obuthuko obo.

Ngalekera amaghetse ingoya esyangyimba ingabirya ingasumura enyumba kusangwa amaghetse ngabya inabiribanaghu manene ingasumura neryoya bulikandukayi akosi esyabakuli nebikopo ebyosi engabyoya nawandi maghetse inga

Ngabiraya enyumba yaghi ingasumuraghu Kandi ingiha mobukokomba

Abambesa ababiri twekwa ibakine balere batholere ibasuba omwa mathendekero ibathathasyayasoma ibaghenda embere ne misomo yabo, neryo bangathoka nerikulya abana babo abo bangathoka nabo erisabasomesya abana babo abo embere ho.

Abandu abakasonda eriwathikibbwa bakawathikibawa omwamibere minene wanganamuwathikya omwimutsukisha esuburu iwamuha erthandika erya business nerikalha tukabasomesya okwabibuya ebyosi ebyangatandireka omundu akaghenda kitya kitya muna kihugho muno

Thukakolesaya engumbaghali eyiwithe esisuka ithwakolesya ebipanga.

Eripimisya obuyingo bwaghu obuli mughulhu kyikaleka iwa minya lhuba obulhwere obwama kwasira kandi iwathoka eributhambirisya lhuba isibuli bwakukanyira bukahunzaho obuyingo bwaghu obwosi.

Thukayasaba okwa maramiryo ethu neru thuka thunga etseme kundi omwaka mukabya imwabiribanika ekyihyaka nge ekyithalhwemo. ebiro ebyo, omwa biro bikulhu ebyo wukatsumba nagho ebyalya ebya wanzire okwa muthima wagho neritsemerana nabandi mulye etseme nene

Abathendekwa aba batholere ibabani ibabanirwa abahalimu abangathoka eribasomesya buli mwana erikwamana no nobule nobulema bwiwe obwakabya inawithe

Ebithunga ebithe ebye government byabiri himba amanyumba, amasukuru, amahosi, siwithe amanyumba aweripangisya neryo wukasangana abandu ibabiriyakolera omwa sya nyumba syabo esyo, babiriletha nebisaho ebyerisathirako omupira, neryo iwalhangira abandu mwobuyithawa obwaki? Obwesyasente.

Omwamasukuru abalema nabathe balema aboosi batholere ibabahamba ngabandu abalitheghere kandi nerikangania omulema indi eribya mulema skirimanyisaya indi syangathoka kundi ibwa aboosi bakikalha omwa kilassi ibakolha ebizamu kandi ibabihika

Esyangyimba syayi ngasitheka Omwa kyikapa isyabyamu isinoghirye kandi isinahenirye, isyabya kandi isisyanga kyina kyina, ngasihamba ingasitheka omu kyikapa inasirekamu, ekyikapa inakyimatha neryo inakyitheka omwa nyumba.

Ebithunga ebithe bye gavumenti bikakwika ebithumbi bya bandu neribaha esyambulhu esikathoka esikabathikesaya erikanya obutheke bwabo.

Emibere yekibuthiranwa yikaleka iwikalha ighunasi ekyerikolha ekyo buhangwa ekyaghu ahawangabya ighukere ebindu byekyibuthiranwa bikathuwathikaya eriminyerera indi akethu akanabyaho kandi sikathathalha

Abambesa bakasurisuthibawa nabalhume abakanza ibabathahya ibakyine balere.

Ngasiba nabana baghe eka engahumulikania omutwe waghe neryo ingane okwabuthalha bwaghe kwabuholho

Obuli muthahwa omwa Uganda mwa hano kwesi omwa kyipindi kyethu bamabirithwamo erikolha nabo obusipatara bwabo obukebuke okwa miyi yabo kwesi omwa bipindi byabo ahabaghendire bakalhwa.

Ee Ababuthi batholere obaminya ambu abana nabo nibandu bakasonda obwiranda bwabo aleriryo ababuthi bangalengekanya ambu mbwino obwiranda bunene bukaleka abana ibaghenda kyityakyitya, ikyaleka ibathunga esyo ngeso nyibi. Aleririryo ekyikulhukulhu lyerikalha nabana ibahanulha nabo, ibabahabulha ebyerighenderako.

Yikaletha abandu bahaghuma omobulhambo nerikalha omubuholho

Hwahhhh

Omwabulime thukakolesaya eyisuka nekyi panga.

Thukyasi omughulhu munene thuthi obukulhu ni bukulhu nero erihulikirira omukulhu kyikabya kyirengesyo ekyerikangania indi wuwithe esya ngeso embere syabakulhu kyiwithe ekyirengesyo ekyikakanganaya indi wuli mwowa embere syabakulhu

Enyumba yaghe ngahimbayo inahiramo esiminti inahirako esyonyuyi namadirisa neryo okwa bulikido inabya ingabiryayo rundi ingasimurayo omu maghtse yamabya isiyiri mwa siminti inabya inguthangirirayo mwothughetse thukethuke inganemubiryayo nuko etsutsu yireke eribya nyinganabe

Obukoni bwa kabonde nibukoni bukalire bukasighalira neryo eripimwa obukoni obu bwangaleka iwalinda mughenzi waghu mwamabya mulhwere imwalebya kumukendiyirinda imwaghenda oku mathambiriro ibabya ibanemubaha obubalya niko o.ughuma ghokwinywe amabya inialhwere inyathoka eririnda mughenzi wiwe

Sikawathikaya kundi sika bakabya ibanemughulha amaghutha awerihakaba Kandi ibanemubana ebyerilisya abana neribasomesha oko levu enyike

Abandu bakathunga emyatsi eyikabanika erilaba okusyaredío erilaba okobinimba ebinimba bikathuha emyatsi minene kutsibu nemikutu esosho mediya haghuma nesyondeku ebibbalaza ebikabya omokipindi kyethu

Abaaasomesya batholere ibalhangira abana abalema eriyihirakubo neribanzisya erithendekero

Kundi erikolesya ebindu byethu ebyo buyingo bandu banene mwanganalhwa esyondwalhwa muthina muthina

Ababuthi batholere ibikalha nabana babo ibabahabulha ibabwira abana babo ebibabirilhabamu ibakine balengwa nikwa ibathoka eriminya indi erighenda omwabitsindikano binene byangina balyatya kumuthi ahuhire

Omukali oyu kongaya eribana amabere atholere inyanywa kutsibu obusara, omukali oyu kongaya atholere inyalya edodo kutsibi esya grinizi inyasirya kutsibu, inyalya oku bikalhwa omusyangetse nge hondwe, kundi thuwithe amaha thuthi ehondwe yikaletha ama bere

Ngabibika ndeke ibina kuningire ibyabya isibyangahikwako esisukyi byamabya ibihire, byamabya inibibisi isibyangatsandalikanibwa nesyombeba kutse bikayamu oburofu bwosibwosi.

Erinywa amghetse obulikiro kyikaleka omibiri kutse obuyingo bwaghu iwasighalha isighu tsekatsekire kutsibu kundi omubiri waghu akabya inyanemu amaghetse manene kutsi awaka kulinda obwomezi bwavhu

Ukabya iwanganabana omubiri owa wanginalhusyako kyikumi inyakubezya'ho neri kulya abana baghu bandeke

Omwee omwembembetya atholere inyabya inyakahumulikanaya ekitsibu ekyangabya omwa bulhambo neryo nabandu ibathoka erihumulikana kandi nabandu iba suba subanamo

Omunyonyi oyo wukamwikalhaya iwamuhana kwesi iwayasoborera abakulhu kwesi iwahika okwabulemi kyamabya ikyikayisunzibawa

Indi bathunge e mithima eyerisika kandi indi batholere ibasuba omwithendekero, eribaghumya indi sibakwe isoni kundi nabu sibabya banzire

Omuhogo oshonyinyi nomutene nolhughabwe olhutemomaghutha ebyalya byosebyo ewabitsumba isibirimamaghutha ebyo byebikathuhimba nerithulinda okomalhwere muthinamuthina

No voice at all

Omwembembetya mubuya akowa abandu kandi inyahulikirira ibihanulho abandu biwe abakembembethata bakamubwira

Omukyeri ngo wayagho, ingahirawo omwa maghetse, ingahirawo okwa liko Inabera inahya. Nekabegi ngakalhangayo inasarangira mwe bitunguru iyahya. Ebyosi bikabya ibyabirihya inabitswangania

Thuka thwamathendibana esye sente syerithwalha abana boko mathendekero thukalengesaya eribathwalhayo ibabya baneyo nuku ithwasighalha ithuni thunimusondya esye sente neryo sya mabirilema thukabya isithwendithoka erithuha amathendekero ayo abana ibikalha oko buthalha